Gjithmonë di si të më bësh të qesh kur jam i mërzitur... më ndihmon shumë dhe të jam mirënjohës që je gjithmonë aty kur kam nevojë të buzëqesh. Është një cilësi e rrallë dhe e çmuar.